Nëse ni tepih e ka ni shejë që osht njollos, atëhere duhet me marr’ naj sodë ose ose sodë buke edhe me qit n’atë pjesën ku tepihu osht i zhytun, me e lon me nejt ni kohë, me i shtu pak ujë. Edhe ma zbardhus munet me u hek njolla që u kon n’tepih.